Cara untuk hadapi wawancara kerja ndia yang pertama ndia Ita harus tao riset nai perusahaan ndia, terus Ita harus siapakan ini jawaban untuk pertanyaan umum dan Ita harus latih Ita dengan metode star selain ndia Ita harus pake buloas yang rapi baru Ita mai tepat waktu dan Ita kastujuk percya diri.